<hesitation> Laha ny biby haiko zao <hesitation> vitiky, lalitsy, kololoky, sangorikatà, tabalaky. Ino koa moa zany manaraka an’zay? Bengy, koso, ômby, voay, ny <hesitation> baleine.